<noise> A fihety io a dia agnisany fitaovana ampiasain'olona maro. Ary olona jiaby dia agnisany mampiasa ananjy aby si, dia izy io a fitaovana ampiasaina mba andesina hanapahana lamba na hanapahana taratasy. Maro zany raha azonô tapahina aminanjy.